Xtáa mbáa xu̱kú tsí tsíyoꞌ gáyo̱o̱, khaa tsúꞌkho̱ ñajuun ra̱gabaꞌ, porque géꞌdoo xndú xtóo̱ rá, ikhaa rúꞌkho̱ tsíni̱gu̱ꞌ, óra̱ como nastíngaa̱ yaꞌdú rá, rúꞌkho̱ jngóo namíñuꞌ, o sea que na̱nguá máján iꞌnii̱ mijyu̱ꞌ, rúꞌkho̱ waba tsíni̱gu̱ꞌ, tsíni̱gui̱ꞌ xu̱kú tsúꞌkho̱.